Allor partenn d' 'o presupposto che a me m' piace a viaggià. Quindi quando è 'o mument, magari chilli tre o quatt, cinc juorn 'e chiù 'e <hesitation> ferie, che ci sta nu ponte, ci stanno duje juorn magari che stanno chius l'azienda. Agosto, Natal, se ci sta 'a possibbilità inserisco nu viaggett. Ma proprio p' 'a questione 'e dicere voglio sta ccà, nun voglio verè a nisciuno, voglio sta n'grazia 'e Dij. Voglio sta senza pensier, cancelli tutto, 'a stutà 'o cellulare e voglio sta in compagnia. Vir cose nuove, mmagni cose diverse e chella diciamo l'esperienza complessiva è 'a cosa chiù bella d' 'o viaggio. Pur p' 'e sordi ovviamente, pecchè si uno teness disponibilità illimitat partess mò p' dimane. Quann serv, non lo so, vogl ji dimane, vogl ji 'a Cina, pà, pigl 'o bigliett quann cost cost, faje triric quattuordic ore 'e viaggio e arrivi là. 'O problema so semp 'e sord. Allor dicimm che se putess viaggià senza prublem d' 'e sord, senza prublem d' 'a fatic, e piglià 'e juorn 'e ferie e quant'altro p' 'o viaggio che mo chiù chiù mi mi incuriosisce foss 'o <hesitation> Asia, roba 'e Giappone, Cina, Vietnam, Cambogia. Tutt sti posti accussì, pecchè poj mo forse è partut tutt d' 'o sushi, stess che <hesitation> ci sta nu poc <hesitation> Diffondendo là p' p' tutt sti città, Torino, Napl e quant'altro. Mo vir so jesciut a tutt part anche lì. Allora uno piano piano approccia, famm assaggià chest, famm assaggià chell, 'o ramen, 'o sushi. Allor tenimm nu poc 'a curiosità. Poi a me m' piaceno 'e cartoni animati, quindi sai tutt chelli cose che comunque parteno d' 'o Giappon, <hesitation> Dragon Ball, 'e Pokemon, tutt sti cose accussì, comunque veneno 'a là. Tenen 'a cultur tutta diversa, pecchè chell nun è che dici è come si foss in Europa, oppure è gente che accussì accullì, abbastanza simile. Bene o male ci mangiamm 'e stessi cos, 'o stesso orario, durmimm dint 'o stesso liett. Là invece è completamente diverso. È n'esperienza nuova. Duorm ngopp 'o matarass n'terr. 'E pareti fatt 'e cartapest dint 'e case, <hesitation> i templi, la preghiera, insomm, nun votteno, nun truov sigarette n'terr. Tutte sistimate, quindi è 'na situazion diversa, 'na cultura diversa, m'pari 'e cos. <hesitation> 'O paese è pure strutturato a tutte regioni, distretti, quant'altro. Quindi secondo me foss uno d' 'e viaggi chiù bell. E poj pur chell'ata parte invece Vietnam, Cambogia, so tutt chelli paesi nu poc chiù diciamo rimasti a qualche anno fa. Poj ten chillu fascino selvaggio che vai all'avventura, diversi <hesitation> diversi modi di vivere, sai, ancora legati all'intelligenza artificiale, tecnologia e quant'altro, magari agricoltura e allevamento. Industrie nu poc chiù <hesitation> non legate 'o metalmeccanico e quant'altro e quindi secondo me truov n'esperienza completamente divers. Fino a mo ij aggia stat sultant in Europa cu viagg acussì e bene o male 'a cultura è chell. Parl ingles p' tutt parte e s' capisc e <hesitation> cagni magari 'o piatt 'e pasta, 'o sicond, però 'a cultura è chella'lla. 'A moda 'e vestì, a che ora s'esce, a che ora s' mangià. Però invece nu viaggio completamente diverso che magari t' cagna 'a vita foss a chell'ata part d' 'o munn.